Livi lo iyo iyo avanzado nka ta ye tecnologia á vijna á te ko wa <hesitation> vetuka nka kutuso jnu ñatu, xi nawa nde ye ama te viíni viíni nka niño iyo comunicacion, te vijna á lo livi ijña naá te wa vetuka nka.